E ley finatawa Afrik di Siid wom hen kaŋum dun jimee kertanaɗe dun e ɓomee kertanaɗe dun e ŋiamduji kertanaɗi dum. Faa tawee so waɗii fu wiyete "Anni ɗun kaa, Afrik di Siid yimɓe muuɗun non.", <hesitation> ɓe yimɓe duu haalooɓe angele sanne.